Dubu yenye nijió ha ndague no jan amilanda kaji onan yee nguu ña'a atu yee, peso menga xhi clinica ñaken yin ime'e nduvu ndujió nani ihá nujun tadi'a nujan nando va'a nake neyen ho di yo'ó yen ku jan ke unó, ñena moli tadii niguan nduté oveki tuku dun nikeda'a anun me ihá kuadekenñe peso.